நான் எவ்வளவு விளையாட்டுகள் பார்த்து. அல்லது விளையாடி வருகிறேன். நான் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரியாக. விளையாட்டுகளை நேரடியாக பார்க்க முடியாது. அல்லது விளையாட முடியாது எனினும் மனிதர்கள். பல்வேறு விளையாட்டுகளுக்கு ஆர்வம் கொண்டிருப்பார்கள். சிலர் கால்பந்து கிரிக்கெட் ஹாக்கி கபடி. மற்றும் சிலர் மட்டுமே வாக்கிங் அல்லது டெனிஸ். போன்ற விளையாட்டுகளுக்கு ஆர்வம் காட்டுவர். சிலர் ஆஃபீஸில் உள்ள நேரங்களில் குறும்படங்கள் பார்க்க. விரும்புவார்கள் விளையாட்டுகளின். பார்வையாளர்களாகச் சராசரியான மனிதர்கள். பலவகையான போட்டிகள் மற்றும் விளையாட்டுகளைப். பார்க்க விரும்புகின்றனர் ஆனால் விளையாடும் போது. அவர்கள் விரும்பும் விளையாட்டு மற்றும். உடலின் திறனுக்கு ஏற்ப பலவிதமான விளையாட்டுகளை. தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் மனிதர்கள் விளையாட்டுகளை. உழைக்கும் போது அல்லது சமூக கூட்டங்களில் கலந்து. கொண்டு விளையாடும் போது அதிக திருப்தி அடைகின்றனர்.